ब्राजील की संस्कृति माजी आदिवाशियों कू, युरोपियों और अफ्रिकियों कू प्रभाव गेली मिलदु छ। यख की जू मुक्य भासा छ व छ पुर्तगाली। ब्राजील माजी संगीत और नच कु बहुत महतव छ। साम्भा और बोक्साह नोवा नच की सेली सेडा संसज मा प्रसिध छ। यख कार्निवाल का नाम कू एक त्यौहार हर साल मनाए जांदू जमा लोग रण-बिरंगा लत्ता कपडा पेनिके नच गाना करदा छ।